Palitao ty ndreka an, raha vao ohatra zany raha aminahy manokana manisinisy bretel za nefany mafana, de ataoko palitao manifitify ivelany, raha mangasiaka ndreka andro de ohatra hoe manisy manteau zaho na manisy palitao le misy capuchon an, na manisy le palitao mafana, le tegna hoe mafana azo amle andro mangatsiaka.